أنا نحب المتاحف لفيها تاريخ و ثقافه خاصة لتعرض تحف فنيه و الآثار القديمه تعكس الحضارات لمرت على المنطقه، نستمتع بزيارة هذا النوع من المتاحف على خاطر يعطيني فرصه نكتشف قصص جديده و أشياء مكنتش نعرفها من قبل و هذا راح يخليني نمي الثقافه العامه عندي، يعجبني كيف يكون القطعه تحكي قصه و تخليني نعيش اللحظات هاذي في الماضي.